Sinu kua guirakati misiparaetevae yarovia mbae ipuere ima oveve oi, jou oi mbaepotigui ei, jae jokua ialimento jembiu yaeta supe, esa kua jembiu jou yave omeeyepe mirata supe, jaeramo jae mbaeti ikangui oveve oi, yande ñamae misitei erei jae jokua <hesitation> icompetencia jei karai reta supe no ipuere vaera ima oveve oi.